Ja yóo ka oó yaá chi su oó nu ka kixío in uja uja una horé chi ja oó nu na in tíjñu iyo te kantukó ne'éo yuan tu ku kusu kusu xeén kutuo kó nu ka kixío in uja hore jin una hore yuan ku ja ka kixío te ma já ki kusuo chi una hore a ku ka kaánagá ka kaán koó yoó chi oó tu suan ka kixío chi oó nu kivi ka kixío te neé kantukoyo ja na in siki tíjñu ka sao te yuan ku ja kantukoó ne'eo te yuan tu ku ka kixi xen'ó saá horé a kaago chi <hesitation> ja yóo yo´ka kixío jin uja hore in una hore yuan ku a ka kixio.